Parfeem kadadum gillasi ka min kam mi andadum so ngonga. Sabi nokku amen gaa, ɗee kulle ngalaa gaa. Jooni so ƴeewii, e ley telee tan neɗɗo yiyata ɗun walla leyɗe goɗɗe. <hesitation> ɗin e hono mun en, a waawaa sifaade sanne ko nayii e muɗum.